Oyi so <hesitation> cubwe cubwe ma mi hɛrɛme wabe se ni a benɛ mu cunu mi ma tete ho gabu'u han dia sɛre abe hɛ wabe se heyɛ hanfi'an yi ma fɛn mi bara zin mu we nɛra han yi mina lo sian to mu zan oro lo sian ɲu bɛ tu don to o we pimu be a o ni cubwe yi a ma seni hɛrɛme a lira mu wa a lira mu wa o da hɛ anni o da hɛ <hesitation> jaba o da hɛ be cruru ni yi